Mmémá ákábárísùá ádéhé áséném ágwó k’idém mbòn séfò ányié ké ñyióñ ùsùñ éyóñ édá ídúñ ájíd ídídíá ínáñ ínémésít, ákùd ágwò áfò kéhikùdé ké ányán íní ùjáòò ánsí ákpéré ídém ánsírùkpérékó, ánsíkíbá ké ñkáñ áblò mbòn mbákárá ákó áyóñ álí ùfòk, ájíd ídí dárá, ítém ñdidíá idiá, ñsíó ñsíó mkpó ésé bùb ùsénídé, éyá ébùb ékpò, ékóñ ábùb, éyá énám ùtù ékpé ñsió ñsió mbíré éná ébíré édárá ùsóró ùkà ùkábárísùá, ájid ítém ñdidíá éyá étém édésí éná éfráñ ùnén, éfáñ ébòd, étém énáñ ánsíyié ákùk àdéb énáñ ágwòd átá, édiá mkpó, ésínné ùfá áfóñ, ésínné ùfà ùkpòùkòd, édók íléd, ámánàñ ángié ákùk áfó ádok ányé ánùñ áyíóñ, áwíyíéhé ákúk áfó ádòk ányé ásib, sé áfò ámámá ínám úsénídé áfó ánám ásédé ùsén ídárá, ùkéd ágwò éná égwóñó, ñsínùñ íwí bén ñwán ámmó íká ítíé ñdiá ùwém ánùñ ábén áká, ñsíwí bén íká ítíé ñwóñ ùkód ánáñ ábén áká ányéké wóñ ñne ké ékpùk ámmó, ámámá ámmó ényóñó éká ùfók, ùkéd ágwò éké dárá énùñ édiá mkpó éwóñ sé áfò ámámá íwóñ ùsènidé, ùsènídédé ádé ùsén ídárá, ùsén ásíd ítéyéké dát ké Jesus ásíd ánám ásíd íkùd ùsén ífén, ùfá ísùá íwén, ñták ádé ánám ásíd ísídárá, ídíá s’mámá, sádé íníkùd ísùd́ íwén.